Ny tombontsoa azo amin'ny fihignana sakafo manta, de mbola voatahiry akao tsara le tsiron-kagny rehetra aminazy de le vitaminy jiaby, fa ny voka-dratsiny zegny, matetiky <hesitation> le sakafo regny misy posiéra mandalo amin'azy de mipetaka amin'azy akeo de <hesitation> matetiky koa le karazana bibibiby madinka regny, izy amin'ny tany misy raha maloto mande mipetaka amy hagny ake de mitôndra lotoloto amin'azy de mankarary.